<noise> Am tataram-piaignan'i Japonais. <noise> A Japon gn maro gny haiady gn mipiotsy. Am zay gn Judo, ao gn Karaté, ao koa ny Ekido. <noise>